Immang eneneb anyen mbiakpan imang eneneb afu ke otu ke otu imang eneneb afa ke imie ren nwo amme imang eneneb anye aka arh amma asa sa ayo imang eneneb anye akak awowen are ke ije nkwed ntak aje nkwed enwe isan mme eneneb arh odom nkwe ifu inyen wo odom nkwi ifu nyen wo akwo igaha oven nwo sughuren ikana wo igaha aje nkwed ewe isand ke aje nnana obie enwe isand aje ewe isand aje ewe isand ntak nkwed ire itad nwo ari igba nne ije ke utu enwe aje obie enwe isand aje <hesitation> aje obie enwe isand aje enwe kaye isand nkwe sughuren iwo ki wo enye ije enye aje mme kpor kpok isand imang odom enwe iyo wo utu enwe mme oven eneneb ke mbiakpan mme oven eneneb ke imie anin mme oven eneneb inye aka awowen mme oven eneneb inye maybe anim mme onno wana nje mma nkwed ewe isand nve je iri mme ke odom mbian mbe nje eme mad nni igaha eneneb inye mbia am igaha eneneb inye akam mma asaso agim igaha eneneb inye ke otu mwe mme igaha eneneb inye oven nwo ire ke mbiakpan ewe kpor kpok ntaga aje nkwed enwe isand ineb nne sughuren ikana wo imang kake odom inyen wo ntak ke aje mman nkwed enwe isand ke imie ren anin mme mbia be aje eme mad mma mbian mbe aje evovon <hesitation> igaha awo mme onnurum ke onno wana ke mbian be aje ememad nkwe sughuren ikana wo Kpa nga nke aje nkwed enwe isand imang ka ke odom inyen wo mbnian ayo mbe aje evovon iye mbian aye mbe aje ememad inye ije mbe inye odom inye ba abikpe imang kpa odom enwe inye be aba abe ava aje kpa nwed aga keb ba kpa nkwed imang eneneb ifu ke enyo ke otu nwo ame imang eneneb ke oven nwo igaha nne ero kake odom maybe aje kiba kake odom odom enwe aba ate wan obie onno ewe nni <hesitation> ure ke odom nwo nni <hesitation> nkwo eneneb isuma enyo enwe eneneb ifu ma enwe uean imbe ren wo ame! eneneb ikiba mma ame ke <hesitation> seni nwo ame eneneb ikuba mma ame ke <hesitation> oven igaha otu ke otu nwo ame eneneb ikiba ma igaha nkwed enwe aje nyen nkwed enwe aje nyen ke awo ke mme bum ikpeki ikpeke ije kere nni mma amim mme onno wana na eybe nje mme nkwed isand nkiba mma kake odom mbian mbe nje ememad ke wani arim ke nje be keb be kwed nkebi be kwed enwe ukwo mme eneneb ammo anim nga nde ishi uguru odom nyim nna nim shime nim shime nim shime nim shime nim shime anim ka ekekeb enwe enyanom nkwed nkibe kpa ekekeb enwe akwe aba kiba <hesitation> dene nkwe aba akiba aye ususo akiba aye ovai akiba ayo otad nwe ari itene odumodune nkwed yen igaha nye ate uguru agam ngwang anyo ke ghe mme ase but sughuro ikana awo ngha are ke odom awe ke aje mme Akiba mma odom ineb nne ngwang awe agha arem mme kpa ushi otu kpa ashi so nkwa ake mme kpa odumodum ewe usand usan awe kwo ukiba mma odom ukibe odome enwe kiba umang ikana ufu ukibe iman ikana ufu ukiba imang ikana ufu mma ke imie ren nwo ume mma mbian mbe odo akwa arrme ghe ememad ke izom arh abe akwa ashiga ammang eneneb afu ozai eyo ewe amang eneneb ase ke imie ren aunm amang eneneb aseke <hesitation> sani nwo amme ungwang ure ghe esezang abe ate mme ngwang agbang aba ate mme ngwang ovini evan oto nkwed nwo uje nkwe ewe uje nje ure ghe odom nni odom ewe ure ke uje je ure ghe odom nni odom ewe ure ke nna game mme wan ikana nwo ure ke ikana mbiakpan ovben ishi ke eyo mbiakpan ewe amang uguru ate mbiakpan nna wan nngor uguru enwe amang ase obok annuk amang <hesitation> arem orem ewe <hesitation> oven ishi mma mbiakpan igba atob wo udura ntak aghe aje won aje nkwe agam uguru agam mme odom nwo ore nwo idiriwo ke obok nkwed ewe aje nyen aje mme ke ntaga awo mme ibum ishi aje mme ke ntak mbiakpan aje mme ke ntak imie renainin aje mme ke ntaki anno nwo aje ememad ke mbian mbe aje eme mad abi be aman kwa kob mme aba akwa arene akeb aye uso use dren akeb ayo avai iren ayo atud anno ew afed eduk enye akeb nwo akpe be mme ava je ikebe ewa ka je abebe mme ava je ikeb enw ka je Kpa nna kpa nna kpa nna kpa nna kpa nna kpa nna duduk ishi ke abe anima arene nkwed ewe igim je kpa nkwed ewe igimi je kpa nkwe ewe igimi je kpa abebe akwa aren <noise> ukwa keb anno mbe ke nje anno mbe ka je akwairene abe annuk akwa ashiga annuk aka avon aba aba amara akwa akiba kwa ukib kpa ekekeb ntak mme eneneb nkwe ewe ari je mme <noise> nne ari igaha ugu ineb mma ari ari je nkwed enwe nna ari isani ari igima odom but ewe mme nghe oven ivi idit ke wani kwan mme aje nkwe isan anno mbe are she adim adim ran ye abe nja akogore oven ineb wo ntak abe nja akugore amang wo ase ge odom anno igbe enwe abe nja akugore ashiga ikpa gha mme agbe akiba odom but ari ire kpa k idem be sughuren atek kana enyano an ari igimi ikeb be kpa nkwe ntak gha mme eneneb ari ikeb bebe kpa nkwed enwe iba sughuren ikwe ikana abani jeni nkwed nwo aba aje npe nkwe igima etho inye be nkwe nwe abe aje nye nkwa aba ashi uru ama nkwed nwo abe aje nna nqe nka abe arem oven kpor kpok ke anno enyeng ikana nwo inebi nne abe ase enye mbiakpan nkwa abe ase ayabe ikana nwo igaha nne aba ase enye otu ghe otu nkwa abe mme anye mma eneneb mbiakpan mme oven ari isano nkwed nwo ari ire ekeb nja akeb ngwang ayo ngwang ayo ushiga ngwang ayo kukeb onno nwo idangi ame ame ke ngwang nwo uje evevon ukukeb mme